חיות וואס ס'וואוינען אין דער מדבר האבן א באנטש זאכן וואס ס'העלפט זיי, זיי זיי דורכך די טאג זוכן זיי וואו זיך צו באהאלטן זיי קענען האלטן וואסער פאר לענגערע צייט און זיי מאכן אז ווי ווייניגער וואסער זאל ארויסגיין זיי האבן גרויסע אויערן וואס ס'העלפן די, אז זיי זאלן נישט ווערן צו הייס, און נאך א באנטש זאכן וואס ס'העלפן זיי קענען...